La jy sún ii üü xa: üü re kiöö, üü rree’, üü jmý’, <noise> üü e re lɇ jmýý’ kö’, <noise> üü too’ kö’, e re jmⱥⱥ ra kiä’ too’ kö’ e re lɇ üü jy üü xa, la nɇ ba ‘nɇɇ’ re lɇ. <noise>